Ma arva, et ku sa olõt hindä arvamusõh kimmäs, sis sa võit tuud tetäq. Aga mullõ tunnus, et sport om sääne asi, et sa ei saaq kunagi ollaq kimmäs, kiä om kõgõ parõmb, selle et väega erinevit asjo või juhtudaq.